Yale dinasui tautan mabello biasa di alli jo pasa, biasa juga tuo diallijo pindappi jo banua to biasa ditaneng tau digaragai contohna tu utan di leto-leto. nappa dipatopporeng wae manassu. nainappa dibissaini sangkenna mapaccing iyantu na di bissai supaya mapaccing. itu kuredimi tu air dipattamaimi air, piccing, kunyi dan bahan bahanna supaya marasa dikande dipasilong bobo Eke bete diallo ji pasa biasa tu dipegang tau. iya edi garuganna di sissiki. Dialai tambukna dileto-leto, leto-leto sibaritti. dipatamai kunyi hem. <noise> dipatamai sia dipatamai kadundung. Dicoba coba rasana. masaring marasani diangkat to na dipirasai kandena sibawa bobo, jakie di tunu marasaki bete. ripasitukaraki sibawa bale nasu. dileto letoki. magelloi ditunu ko diletoi 2 dipaccokan cuka ladang di parokko di arang. Edi rasami manasu to diangka mi, manimarasai du ke dipasolani cobe cobe anu cobe cobe lada. mae dieje eje. Nadipasikande bobo ke manuk <hesitation> dialli ju pasa ballo biasa duka ke ani ke jong kampong manuk kampong to digere mane dinasuang wai man di patama to manuk si swala bulu. Yake anu mi to kiredeni to dialemi buluna. Supaya ke pake waela su wadomi male bulu buluna mane dialaini to lattena dibersihakan, dipaccingi, mane dialai tambukna, yato baccanganna, atena mane yake manuk to ya dento sangana ampaduna. dialai di pela pela nasaba mapaike tessi. mane dipalakoi sia, cuka mane di anu mane di bakar mane di. Dipalokkoi bassi bassi bisa duka ditusuk pake kaju ga ni, mane <hesitation> sipanasuang nato bete digaragan demi gami, gami gami lada, man di eje eje to. dipasikande bobo. inake digoreng <hesitation> bete biasa duga to dipeken biasa duga di anu di <hesitation> jala jo anu pangempang iyake di ke dianu i to di gorengi dialai tambukna dialai sisikna mane dipaccing paccingi dipake wai mapaccing mane dilaswan dibissai pammuttu di parokoi pa gorengan man di goreng tu bete yake <hesitation> bete bisa duka le di tu ditumis bisa bisa duka di gorengi iyolo to mane di tumis disambala sambala bisa duka manu manuk to sisibawa bete. <hesitation> <noise> Digoreng yolo, mane dipalekkong <noise> lada bisa bisa duka bongko cumi. iyaki bongkoe dialai ulina, sola anuna kuli kulina kumis kumisna supaya marasaki di tumis tumis i sula digoreng. Iyakie cumi iya iyaritto urunna dialai ulu uluna nan dindugato susi tasi lantangana dialeto dipaccingi mane digoreng ke ani ke mapacing mi di rasa.